Pus najan kudo nuku nion hora kuu normal najujo no vuelata na xhiu kani naña té ojaité kiola niuchede nra compromiso, nandukunro kuando kuédikoa tenxhi vii ka uxi ti hora tedii no ña'a kudii, una niorete <hesitation> m ni iño ni no ken ndakendo kaniondo koí, nojonani xhidino juando nde uña y honré ko'a va'a kenindo keno kandiondo ndaka ché nanion tachino ka'a año vuelta tekee ndava nriuté ni tate hian uu horati xhian kuu na va'a ka ku ndado nró kuveando saluro nani'a ni kade kuvando najan kujan, hi uni ján ku onra ka'a utatinró tedimajan kudokonré mdo kan kudea ni yee ni hora koda naxhindoka falta ku nrea kui cuenta.